Toolu ninnu i ye fo itelu le ka musoolu maakoyi; bari musoo la tabiroo ka, buka ke sii kiliŋ ti. Iyoo luŋ miŋ na i be kaleera, kaleera baa soo la i se a loŋ ko wo luŋo, moo jamaa i be wolu le, niiboo la. Iyoo niŋ duŋ ite moo jamaa niiboo la, i be kaleerandiŋo le ke la taa to. bari saayiŋ, kaleera, kaselooroo, aniŋ daandiŋo, niŋ i be wolu dadaa la, i be duuraŋo danmaa le dadaa la wolu kono. Wo duuraŋo. tiyoo lemu walla. naa puru ka a, a laa maanoo kaŋ.